וויזוי כ'וואלט <hesitation> אויספלאנירט א צדקה מסיבה. כ'וואלט קודם געבעטן מענטשן וואס האבן- אויב זיי האבן עפעס וואס זיי קענען <hesitation> געבן פאר די מסיבה נמשל עפעס וואס מ'קען מאכן א גורל פון אדער אויב איינער וואלט געקענט אראפקומען צו זונגען אדער טוהן עפעס, און נאכדעם וואלט איך געמאכט זיכער יעדער הערט פון עס.